Japón es cosa comparanti a China. Dambus a dos sonin paísis que án condurau la su coltura i antocis pos mantienin un calandariu propiu i religión tamién. Enque, güenu, la religión del Japón, el sintoísmu essi, me da qu'es comu una mesturiña col budismu. Tamién es mu anombrau de comel paquí la comía japonesa, enque más d'ogañu que la china. I la japonesa te la vendin comu más fina, más eleganti, más cara.